Anô zen̈y koa fa mahita raha vôvô areky, koa falin̈a zen̈y anô aminany in̈y in̈y izen̈y man̈ejiky anô. Beka zen̈y anô mazoto ndreky tia ahalala raha misimisy kokoa mahakasiky vôvô in̈y izen̈y.